<noise> Misy fety fankalazà ny maty amin'ny fanomeza sakafo sy afomanga a Meksika ao. Io moa zany da tsaraindreo hoe dia de los muertos zao. Da misy koa ny cinco de mayo. Io da fety amin'ny dimy mey izay mankalaza ny fandresen'ny Meksika tamin'ny Frantsay.